Misaotra anao aho raha, sy haiko sy raha nataoko raha sy teo anao fa de misaotra raha, tegna hoe very hevitra an'zah hitanao teo zay, sy fantako sy hoe agn'ino ma zany zah hoe ataoko karakory raha ity fa de anao nefa de teo mi de ahah raha. De misaotra raha fa raha sisy anao agny de sy vita i raha nagniko ty eh.